Ya to hewan hewan malege jogantanan dentu kuda, dentu bay, dentu asu, dentu buareng. Yaki <hesitation> hewan-hewan <hesitation> jo udarah dentu burung-burung. Ikijong wai, dentu bale. Ikitoi hewan <hesitation> lambat najo kantanan dentu kura-kura, <hesitation> dentu cicak, dentu <hesitation> si dentu siput. Ekejongwai dentu kierang, dentu bale. Yake <hesitation> ekejo <hesitation> hewan-hewan yang <hesitation> hewan hewan yang itu hijau-hijau darat, ege kuda naenae naenaejong enanna tu <hesitation> naejong widarat, karena ekejo wai biasa lambat lari. Eki bay <laughs> deduka darat deduka darat to ekejongwai masih juga lambat masih juga lambat malena to sisidugaki asu. Jopi darat inamanya <hesitation> malena maki to ekejongwai lambat eke <hesitation> eke puareng epi na e <hesitation> eke puareng sama-sama malekeng to di darat malakeng deng wai. Ya ki burung burung namanjoi udarah anuna to eh nangi-nangi maleki malena. Eki eki bale inajong i wai inanna to. Eki jo darat, biasa ki mate jo eh <hesitation> jo darat, jompi wai inana to. Eki eki to hewan hewan paling lambat jo darat <noise> iya meto kura kura, karena-karena memang lambat to karena memang memang lambat to karena memang menciptakan <hesitation> lambat to. Eki cicak, ajomari dinding biasa tu maleki balena jo ke dinding, maleke duka malena ke jong eh <hesitation> tembok. Iyake siput memang namenciptakan untuk memang e lambat toh, eki jong eki jong <hesitation> wai. Iyatu kierang, deng biasa molekina jong wai tu, ekina deki <hesitation> ekina deki darat biasa lambat malena to. Eki bale namenaijong wai inanna to.